طبعاً في الماظي، لان في الماظي راح تعدل أشياء كثرة، ما كنت تتمنى انك تسويها، راح تعدل من نفسك وممكن تساعد نفسك إللي في الماظي انها تتعدل، فما تطلع نفسك إللي في الوقت الحالي، إللي انت أصلاً ما كنت تتمنى انك توصل لها في الوقت الحالي، يعني هذي أشياء راح تفيدك، تتحدث مع نفسك في الماظي، أحسن من انك تتحدث معاها في المستقبل.